Manao an'izao ñy fandehany sakafo a Soedy añy: Rozy añy tea mihina raha matsiro, tsotra, arapahasalamà5, laha rozy mihina ñy sakafo mahazatsy androzy ñy kidibilà, sakafo e matetiky aharo ndrozy aminy ñy henan'aomby noho ñy henankoso5, tea mihina koa rozy añe tsoha madiro, manahakan'izay ñy fanaovandrozy ñy sôsy tômaty na laoky, ñy fihinanandrozy fia.